Lafa handeha hiasa moa zany anao arakaraky e asanao, fa anao sy mainsy minday carnet kidikidy anao da minday stylo, la ohatry ka hoe ha izao sy mainsy ataonao da soratanao amin'igny izy amin'zay sy adignonao, minday ze ankoatran'izay moa zany mouchoira, rano, ze mety raha ilainao, la viavy anao minday lokomena, ne lalahy sasany moa zany portefeuille avao gn'indesindreo, defa ampy an'azy.